Advice ngesi na, kajeikinit ayong dae advice katare kwa sabu, ayakar ayong deng sai toomi nawi nginaa, na eboiang tokonaa advice kolong ngesi kainakini ayong itaan. Anibu karai atarai ayong itaan nipelem kechochoon kayakarit kolong. Abu itaan kainak ayong advice ngesi naa. Tamaa itaania ngolikia, nyirotok alotooma awi nakon, kiwap ngiturum angitunga lokon lo kon tani kijiyete ka iyong kwani, ata tani kibunga iyong kwani, nitama akibungare na kibungae iyongaa kori kimiekini. Tama iche taan niti elimunia ngitunga lu ejiyenetea nyietiakanasi. Abu itaan ngini tamaa ayonga nyirotok alotoomi awi nakon lokon lokon tani kibosit. Tani keyei akoro toomi nawi nakonia tanaik kwa nakolong ichamunea iyongaa mam aja ilosio iyong be kotere kiram iyongaa torotok be kinyam iyong akoro alotoomi awi nginaa be torotok mam. Ajekis advice kitatami iyong itaan niche, tobong iyong dae nyumaa, kingolik ni isechakinitor iyong itaan ngini. Tobong iyong jik nyuma tamaa kumbe ayong asechakinitor itaan en, kitatamikin iyong dae alotoomi adivice ngina. Tamaa iyongaa advice ngina ngesi na. Advice nakaa kengarak ayong itaan en alowai alobe ati, kengarakini kolong ayong itaan ngini na kayakarit kolong ayong alotooma awi nakang na kengarak ayong itaan ngini tamaa iyongaa tojongo akiker, nyiker, ikeri tokona iyong kichenyaros ka nakaronok. Kiboikin tonaik, enanakinete kolong luche deng toyekis aikit, nakolong abala itaan toyeik aikit, tanaik, tanaik, tanaik, advice tokona nabo ache ngesi naga, eyei ache kimat neni labda tokona ikoni kama nia awi anakosi neni, kainakinia na ingolikinia iyong ikeri iyong jiik alojie, ejie ejie tama iyong kolong isakari tanaik, tanaik mam itaan kolong abala iyonga, tasaka iyong kolong bon isakari. tolakak arai iyongaa, bu tosakasaka anauyei angitunga. ata keya akoro tanaik ata kaperio siku kumi bila akimuj, nyengapi akimuj anavyei kanu kadang irimo cha iyong nitaan kinakini iyong itaan. lakini be tonger iyong awi nakon kotere kwa sabu be eyei akoro, be emakar itaan en ekaas be sijui be nyo, be tonger iyong lokiliokon kotere kwa sabua ana kasi, labda eberepere anawi jik, omam labda ngiworui inapenete esi, emam labda ngide lukon echiluchiluna ngiorui kotere labda emam ekaas ifanyete, katolimok kolong nabo ayong jiran kang, tamaa ingolikiq, nyite ngide lukang lua iyenyete ngide lukam tama iyong ebala konaa, be kitopipilikis iyong ngakiro nguna alioko. ilatami itaam ngini iyongaa, atamet nakon koriakuj ngesi esaki angaar erot lokus. nicham ngariro nguna tama iyong na ebakar iyong itaan nginia, be iyong, be ngide lukon be ikote ne, be ngide lukon be ikote ne. Tolim ekile apakech angide kangulu hatamar, kurira ngide le nyikingalata iyong emaisha lokon. Ama kuria ni iyenyete ngide lukon tama iyongea ingolik iyong emaisha lokonia agogongea jik kabisa alioko irimurit akuj ebunit. abu kwa itaan ngini kainak ayong deng etau atama iteni ni itoruni akujua ngesi neni nitachak nabo iyong ngesi anarunok kilingia iyong. ejok advice lokojon, tokona labda advice dae tokona labda irai iyong itaan nikechechion labda labda advice dae tokona labda irai iyong itaan nijechechion labda tokona alotaun kalo, choo! Choo! Choo! Itaan ni kinyarae iyong tama iyong ati woou eroko ngakiro nu, eroko ngakiro nu, aaai kiyapun karecha, nekea ni ilomarit iyong nea eruno itaan ni ilomarit iyong enia ikoni neke. wae kiwapak akituk na itaan kangini karuno dae tama iyong itaan enia labda keokarit ayong itaan en. kime chane ekutuktuk. kingit cha atamar itaan enia hee ilomarit iyong toomi toomi kongea? Tama iyong mam, iyongaa kikutukutok anitaa kaen. sasa itaan nginia itamauni iyong moi, tamaa iyongaa goi itaan be ati kolong ngesi kaiuni ayong anitaan be ati. karai kolong nyakaru ayong itaan nginia wooe karumoro kolong ayong. tominak jik iyong itaan nginia tama itaan be atia ejok itaa ngini noi, itaan ni kiuni iyong ni kiloma iyong nakim. kitoreu iyong kaina na idolokinio jik akiyiyoroor toomi nachuum. tama iyong itaan nginia ati woou! Ejok itaa ngini kinakinit iyong advice. nakolong kingolikinia iyong ani ilomari labda evuno neni, tama iyong ati wouu bwa, tacham ngakiro na itaan kangini be meere na kilimokinea iyong itaan ngini ngakiro ngunua be tonger iyong. Aaa nyasaki ayong, nyasaki ayong, nyasaki ayong, be esaki tokona naka atonger ayong tokona labda ejamaa lokang loa. Be labda esaki ngesi alomunea, alomarea be ngesi tokona esakia akitenger ayong, kitatami iyong itaan ngini, kinakinit iyong advice, na kibunit iyong alootomi akim na isaki iyong alomar. ani irai iyong iche taan jik ngakiro na itaan kangini, tobingu bonguu nabor mono kingitakia ngakiro natokona kilimokini iyong itaan ngini, kiyui ingong itaan ngini. ani moi akwaar nache elosu itaan ngini, kichunyar nitaan niche, ani ingolikini iyong ama eyesi itaan ngini toekaa, kidong iyong jik ibalaa ejok ati, kerai kolong nyemite at, kainakini advice bea, ati wou, itaan nginia, ikoni neni, ikoni neni, niloma kiraa iyong, idongi iyong jik ibalaa ati kolong ngesi kaiuni ayong. ati kolong kainakini advice na abala ayongaa ati ite iyong neni ni iloma iyong nenia, eruno toboung kaneni toreun iyong jik niyeroyororor iyong toloma jik toomi.